Zaho aloha mahay mitaly, ary tena mahay mitaly fa gny olo amin'ilan'ny fiarahamonina koa ary matetiky mitaly. Alako ohatsy zao gn'anabaviko reo, maro gny namandreo avy eo mitaly amindreo, zaho mahay mitaly fa tsy de mitaly olo matetiky zany e fa presque gn'anabaviko reo moa zany ro mitaly olo de gny olo fiarahamonina anay koa matetiky mitaly ary tena io tena anisan'ny tena hoe mampalaza ny faritsy misy anay alantsika ohatsy zao hoe mpizahan-tany vahiny vazaha, tiandreo magnenty môdely iny taly iny de mitaly reo. Ary tena azahoan'olo amignay vola zany resaky fitalia.